Ilay mihira aloha an, <hesitation> hoe indrindra hoe mihira hoe jeren'ny olona be dia be ohatran'ny tsy mahafinaritra anahy. Ohatran'ny hoe miseho miseho milay an, dia lasa hoe ohatran'ny hoe jereo aho! Raha ohatra misafidy dia aleoko lavitra ilay ilay mitendry mozika satria iny an olona ao ambadika fa tsy olona misehoseho be.